أكبر مشكله بتواجه العالم النهارده ان كل واحد بيفكر في نفسه ومش هامه الناس اللي عايشه في مكان تاني بيحصلها ايه، هو همه ان هو يبقي تمام النهارده وخلاص مش مشكله، حتي مش بيفكر في بكره بتاعه عشان يفكر في غيره، لا هو المهم ان هو يعدي وخلاص فكل واحد بيفكر في نفسه ايا كان الضرر اللي وقع علي غيره ايه.